Ko karazan̈a spaoro ndraiky volan̈iny maro, anisany zen̈y ôhatra :tsinjaka, karazan̈a tsinjaka àby ren̈y na dansy de salô zen̈y, na <hesitation> tsinjaka hip hôp ny tsaiky àby ren̈y, eo koa taikôndô, la korisy, zimlastiky àby ren̈y, anisan̈y edy spôro àby ren̈y.